Este par ra-ra este tradición xten nu na rxiu ni-rxiu ni par gunu reunir familia realmente, par ni rgua lani rack ni, pero por ejemplo, par za tugul ah riguiura zóh riguiu runu, rundu convivir con ra xfamiliu cun, chi pat par ni rxiu-rxiu ra tradiciónes chi-chi par queity gial lazu rathe xilani gininu rathe ni-ni run ra-ra xtadróh raxtiu ra, <hesitation> bisabuelo xthenu ra par ni rxiu xila ni tradición gy, osea, rninu za ni ben r’va antes ah nap ni por chinun te cbihack bew xina buani rava antes chi-chi bueno par na ni zë rxiu ra tradiciones gy. <laughs>